بش تخيط يعني قفلة فال- القميص ديالك لازم تجيب لبرة ولخيط دخلهم في القفلة وهديك القفلة تلصقها في القميص وراك تخيط راك دخل وتخرج في هدوك التقابي الي عندك دخل وخرج دخل وخرج كي تكمل اربط الخيط يعني زير العقدة ديالك هيا عندك <hesitation> قفلة فالقميص